Isa ndanulwa emukaya nili ingo oefu khurulanga lerila lwefu ni makaya maisha kali muarea yetu kaba maisha matinyu ndekombanga kusoma ndachichenga khusikuli lakini kata shiralo shia khuefwala khuchia kuli mbulanga mama achichanga yakhaba uniform lakini ushena sa asi nochia khusikuli kho maisha kakhaba kaa inyuma kakhabako maisha matingu matingu kene wanyola warula asubuhi nochia khusikuli kata echayi so nywele tawe alarula na kuli mkhonye ulanoka mkhenyo alalia mkhonye ikwo nochia khusikuli ularula khusikuli ikho biree biakhatucha bya khubalukha ingo olanyolq aundi mama afuniake buera nomba shiafunike taa amunyale alio nomba saa atio ta nomunyola alio alakhubola chi khumaka, ufunike ubusele mnywe mkalukhe khusikuli naundi khandi khusikuli khaikasile ino bakhubola saa olwono. Lembukula nifuniba busela ndachelewa mklasi nenjeleba mklasi ndanyola sibacho lekha esie nokhe saa mkhonye enyange nenjia khusikuli nimba elatucha eskuli ndalachia khupambwa nenywerekoo machi nenjia mclassi nenjaka nende amasomo kaa mwalimj alaba ne akhubeshele khukhole sichila kata amaisha kakhaba ka anyumei ano khunyola saa eshindu shia onyala khuraa mumunwa shia ochia nasyo msikuli bwalingi butinyu khe ise mubulamu bwanje nebana banje ndakhaekomba bana banje bakhamenya maisha be ndaminya tawe. Ekhala eng’ang’ana ne abana banye mbaka enyola bayilekho shindu bahiya khusikuli lebachorera nebata khila khosindu baha kha netukha lukaloba lonylakho shia balalia nebachia kukhona kho maisha ke ndamenyelamo ndakha ekembaicho abana banjo bamenyemo tawe ndakhafulanga <hesitation> uniform yakhar andukha nenjia khusi kulu neshimalo musilenje sia khufuara yaling’a butinyu, kha maisha kee ndamenyelamo so ndukombanga abana banje bamenyoremo tawe.